<hesitation> Nyowe ndateekateeka ngu banywaani bangye barangambaho mumiringo mingi, tikugira ngu buri munywaani wangye arangambaho gye, nyowe ndaba ndamweta munywaani wangye kwonka angambeho omumuringo gutarigwe. <hesitation> Then Hariho nangwa omunywaani waawe araba arakugambaho gye, hati nkabanywaani baawe abatarakugambaho gye wamara kurugaho baraba barakugambaho nkebigambo bitashoboorokire, nkumushema, nkekifeera, mbwenu ebigambo byona birakucwa omutima kwonka waaba oyine munywaani waawe arakukunda, orashanga arakwombeka nobu wakuba otariho arakugambaho ngu omwaana ogu nomukozi, omwana ogu wamuguza akasente arakakugaruriza, <hesitation> abanywaani baraba bari bingi kwonka oshange abamwe orabeetamu abanywaani kwonka batari banywaani kwonka nyowe ndateekateeka ngu barangambaho muri egyo miringo ngu omwaana nomukozi, omwana nimuringwa, omwaana wamuguza akasente arakakugaruriza, kandi abandi ndateekateeka ngu barangambaho ngu omwaana nekihanda, omwaana nomuntu mubi, omwaani bagire ngu nimuringwa, kubanga ndi muringwa, omwaana areera, nemiringo mingi eyi barangambaho